Хушккунанда ҳаворо ба дарун мекашад ва он ба сардкунанда мерасад. Дар он ҷо намӣ ба об табдил меёбад ва ҷамъ мешавад. Баъд ҳавои хушк боз ба берун мебарояд. Ҳамин тавр, ҳаво аз намӣ тоза мешавад. Он барои хонаҳои намнок фоиданок аст.